كوني عراقية و العراقيين مشهورين بالدولمة الي هي اكلتي المفضلة، اني متأكدة انو اذا اني سويت هذا الطعام، راح يكون اله فرصة كبيرة انو يكون هو الطبق الفايز لأن اني اسويه بطريقة اي-كلش لذيذة و ايضا اي- الطريقة الي اني كلش احبها بالدولمة هي اكيد انو تكون بدون لحم و ايضا تكون اي- بيها حمضيات هواية.